<hesitation> so landike gollooɓe ɗun ɓee mbiyan ana woodi, kaa huunde fuu ngoonga e pene ana ley mun. Won kulle yogaaje tawan pene muuɗun ɓuri ngoonga muuɗun. Won yogaaji duu a tawan ngoonga muuɗun ɓuri pene muuɗun. Kaa, ɗiɗi ɗii kaa fuu ana tawee e huunde fuu.